باه نجم نحكي عربي أكيد فرونسي على لاخر أونجلي كيف كيف، إيطالي شويا شويا و شويا تركي من المسلسلات معناه مش برشا برشا، أما أكثر الحاجات لهي اللغات لنعرفهم هوما أي و ألماني بديت فيه ، بديت فيه أما مكملتش، أما أكثر لللغات لي بالرسمي نفهم و كل فرونسي أونغلي.